Eeeh nie Maisha mega. mbugaga maisa mega tondu ngai niatumbile twi wega na agitumba twina mfano wake. Agitwonia uvoro wa wendo na kuvitukira wendo nituthomaga maundu mega kana mengi. Tariu tondu thiini wa musii. maisa mega ni famiri. Musii wina thayo kana wendo na wina indo isio igiri niwoneka go wina muturire mwega tondu mwana Musiari niakuthomithia nikwonia mwana. uria agirire kumutia kana uria agirire gutura. Kuritukira nake. uria nake ereetwe na nikugo kia ngai. Niundu mwana uria munini niakuvota kutia uria mukuru na. Uria mukuru nake ni ukovota ketia uria munini. Muciari niavaite kuariria mwana na njira iria yagirire ina gitiyo na ina wendo na ina thayo. Na mwana arirwa uguo niakuigwa nimwende ni musiari na maisa mao makioneka mai mega. Nake mwana kuringana na uria athomithitue sunday school. kana kuvitukira uria arathumithua ni musiari kana mundu uria wingi mukuru gwike na nimagukerwa maina urumwe riria mekarite na wendo tondu erwa ndugate wira fulani. wagirire kurutwa ni uyu wingi niagukorwa akiathika na magikorwa makigusonira. Thiini wa musii usio ukethira kwina tahyo wina wendo na urumwe na maisa maa makioneka ni mega na akorwa thiini wa mwana usio kana thiini wa musiari mai na ugima wa mwiri na kiria nagi amarathimire nakyo. nirarona gia kunya sia ekuimba na gwa kulala. Namo makiongerera maisha mega thiini wa famiri iyo, thiini waa Neighour Aria tuvakanite nao eeh ngaurua, makavota gukoroa nie nina nyumanirira nao. tugikorwa twina thayo. thayo ni riria ningigia kaundu gakwa kuna ningigia thina nwa tutethanie nao gutethania nao ni tariria ngombe yakwa ingiuma rwagari ndaikuo, neighbour wakwa nwauke agacokia ngombe io rwagari Kana anake riria ataivo naniee nwathiie kumusokeria. Riria siana siakwa siathii gwake magakorua mina wendo munene makithania na siana siake mau namo mbugaga ni maisa mega tondu vai na thayo. Na riria twina urumwe. tugekara thii twone itura rieto niriasenjia na njira ya gutehtia aria matevotete, aria matanyitanagiraga namo makiongerera maisha mega thiini waaa family hio. Nigetha matuike akunyitanira macoke magie na thayo masoke magie na uvumwe maukiririe vururi eee kanithari maisa mega ni mega odu twathie twavijiria nii nii ni muvunjia pastor nitugeragia gwika uguo arauga na tweka uguo arauga atothumithia kiugo kwi na kwathika kwendana naa naa tukorwe tutige gwika meria. tukageria kwigua na tukageria kuvumirira uguo aratwira natue. tugacoka tugakorwa tukimugenera na njira ngurani gia kuria gia kunywa na gia kwigumba wana cash. niketha wanake agatanire natue na tugakorwa twina thayo na tugakorwa twina gikena tugakorwa twina thayu na maisha metu magakorwe me meega misiiri yetu wana kanithari na tukorwe ni turakuria umundu na ungai thiini wetu. Na niturauga ta aya undu a mbiasara niturauga ni Ni Thiini wa maisha mao mega natue. rino tungithii kugura kindu kwio. wamundu wamundu akoragwe ai na njira ya kukaririthia muguri na njira iria yogirire. Tondu muguri niakenagoriria ariritwe wegu na enderetwe wega. Muguri niarakwe niundu mwendia niathii kumwariria nai varia vataragirire ukethira mundu aumire na marakara muciiri wake guku kuoria nai mbiasarari. Mbiasara iyo ndingithii na mbere tondu ndakathii vo ringi no riria oririe muguri wega muguri ucio agakorogwa eriritie kuthii kugura vai wirari wake. Nake mwendia muguri nake ndakathiesaga na marakara make kugura kindu na marakara. Na riria makegusana kana magakenanira magakorua mai na thayo. Nimagucreati makothondeka niketha mbiasara ya muguri na mwendia mukoragwe me ramwe ndakai kuthii kugura rengi nake mwendia akoragwe aki Agitikira. Akorwa kuendia indo iria arendia endagiriaie muguri kuringana na uria iraire. Ndakaruthage muguri kuringana na uria iraire. Ndakaruthage wendani wa navau ndari. akorwa ni murwa wake akamwenderia na mbei nini kana akamwenderia na kindu ki gikinyaniru no akorwa ni customer uyu wingi matesene. akomwenderia na mbesa nyiingi koguo mwendia endia na mbia iria siagirire muguri agaukaga kugura so na ndakathii vandu vengi na mathondeke avata nna makorwe mina wigusano na urumwe na maisa mao mogaruruke tondu muguri akagiraga kwa muguri. Na akenete na akathii gutumira musii aina gikeno na maisa make akorwe akigua akenete. Nake mwendia mwendia nake endia iindo siake kulingana nabei iria yagirire atakugagurania uyu ni uriku kana uriku nake agakoragwa aina gikeno na aina customer nyiingi na mbaka ai vau wirari wake. Agakoragwa agikena tondu niakummenya customers in mbuku. Na miairi yothe igakoragwa ina gikeno na maisha meya tondu ndari na marakara kana wiro mmh Ki Nie kuerew a gwaka maisha mega ni gukorwa wa mwiri ukorwe ndwi murwaru na ugima wa mwiri Nigetha ukorwe wina ugima wa mwili. ni uvutaraga. Urie wega unyue wega muunduri mothe. Kuria urie irio balanced diet ina carbohydrae Ina stach. protein na vitamins na fruits. usoke ukorue ni urarutha exasais. Ukaramuko iraoko. ukekea exasais ten to fifteen. ndagika ikumi mbaka fiftini usoke urie heavy breakfast niyo composed na vitamins na minerals Proteins. carbohydrates na vitamins wekoratara by Kindu ta thaa inya urie snach na manji snacka ni indo Kindu thaa inya ukiria ta gacai na andasi. Na kindu ta fruit taa iitunda nigetha sukari iria ingekorwa irathithie thii iganane kana vinya iria ikwendeka yaku ya kuthii kuvuta wira yoneke. kindu thaa mugwanja urie light lanch ino itai nene nundu kivoko ni urire heavy breakfast. Na nigetha mwiri waku ndugatwike kurwarwa. Ndugaituke wa kugia ndifomiti kana mathara ngurani ngurani. Thaa inyanya Thaa ikumi anario urie fruits na snacks na matunda Eeh kivaai urie Mbere ya thaigiri urie anaryo i light supper nikedha niwiri waku riria ukathii kumama ugakorwa ukivuta wira kuringana na wima wa mwiri uria wendekanie na umame tene tondu mwiri waku ni ukwenda toro na niketha uvute wira. Na njira iria yagiririte na unogoke. Mwiri waku ni No Nu Health yaku vai thiini wa mwiri waku. nurenda mai. kana vai muturirei mwega niurenda mai unyunyago mai mama matheru nigetha Mai tondu nimo mathondekere mwiri na njira iria nene. mwiri waku ndukanyitage mah Mmh Math Mirimu. Na njira nia nene. Mwiri waku ni urenda riera viu ritiga kuthukie wariguria. Warigusia Mwiri nurenda vandu rega va kurara niketha ndukarwarue ni mirino to mbevo. ta asthma utongirara vandu vutai vega. Ugima wako wa mwiri niurendo stress stress mbari igiri. stress ino thuku na stress ino mbega niguo ibalancane na nikithe akiri ikande kuriuka wega na mundu nie navuta uguo. Nimbigusaga mwiri wakwa wi mugima njoke thii kanithari. nderwe na kiugo kia ngai ni pastor njoke mbikare kuringana na uria kiugo kia ngai kirambira na ngorwe nina maisha mega. thiini wa maisha mega kana mwili mwega niurenda exer exercise. exercise ni ukiramuka irauko ukijoy ukiskip ukii ukii rutha PE ya catapillar walk ukkirutha soma sot atleast two kilometres kana ukiuma kama kuna mlima karibu na wewe enda. upande ukijionea maumbile ya mungu na utafurahia thiini wa kirauko ni wega kurutha exercise na njira ngurani ngurani nwa uruthe PE ya soma sot. catepillar walk. Press up, press up, na nwaujog ukauma njaa ukathie kilomita taa ithatu kana inya, irauko ukauma, kana wakoroa va ina irima kalivo na area ya kwenu, ukathie ugatwa ukagitwa nigetha ukinye Varia iguri wionere mawiko ma ngai Maria akoragwa aombete nthii ino yetu nayo unyoruruke ringi ugikinya musiii nario ukinaithamba na ukina ambiriria duty ciaku na mwili waku niogokorwa wina ugima Tundo WA mbele niwauthirie. gwikara ndee nwa gutume gwikara nthii muno na ukirisaga nwa kuuu <hesitation> kutume nwa kurute Kiria, wikara nthii ukiria wekarite nthii nwaurware kirimo WA obesity. kirimo wa obesity niwendaga exercise nyingi muno niundu kurute irio ciaga excesss na utira irutithia wira koguo vinya iria irutaga wira yasenjua yaagia maguta riu ikanabidi uthie thivitari Wathii vivitari niwandikirwa mandawa mengi maria ungivarire. kuvitukira kurutha excercise na mundu huu uvarwara obesity. nokorwe nikuvitukira kurega kumenyo kara niaruthe excercise nigetha aredus weit yake niketha dakarware mirimu mingita obesity. high blad presha. kisukari na iyo yothe ni kuvitukira kurega kumenya kuria wega niundu unairia wega ukuthiisaga vivitari kuona andu aria arwaru. No we tiko ukathii vivitari tondu nurite wega ni unyuite mai. niwigumbire wega ni umamite vega no ugite stress sia kubalance na ni ugite utheri mwega koguo wi ukinakorwa utai murata wa ndagitari tondu wimwiku uria kwagirire koguo nie maisha mega Makwa mega maria niciragia. Ni ku <hesitation> gwikara wega kuria wega na gukorwa mwili wakwa wi mugima, na gukorwa ngimama vandu vega na gukorwa kiria nona ngeganira nakio ngakiria wega in balanced diet, thiini wa atongoria etu nao maisha mega, ningevoya twi wananchi nitue twamusagurire, koguo tue nitue vinya wenyu. namwe mwe mwi vinya wetu koguo ningevoya mukorwe mugikira wananchi mi mikakati iria mamuvire na nigetha nao makenage me na guku njaa ta uria mukenaga mwi thirikariri, tondu thiini wa aa na wananchi gutina good facilities of health facilities sia ugima wa mwili riu na withire mundu uria utaravota ndara thondekwa niundu atina mbesa, amwe ti agatu si kana sha nundu maisha nimasenjetie. Rio mungurota kurekebisa mwone wananchi matirangi viririka na matirasindwa ni mirimo tondu ni muramatethia kuvitukira ndawa noi kuvitikura kuviva ndawa nwamatuse wega, niwaamagiye na good heaiter na makakenera maisha mega. Na nwamakande kuruta wira kwao murii maraakorwa makivota kuria wega, makivota kwigomba, makivota gwika maundu maria mangimakenia thini wa muturiire, vau vengi ni kurega kugia wiendi mwingi. Guitavira kwingi, tondu nimuriganiritiwe ni wananchi, niundo mue mwathirie guitaviraa. Ririkanai wanachi na njira ya wira. Agutai etu mainja masseatirie job, wira uria mangivota gwakeep busy na niaetha ungui wa mandawa ungive yondu maranyoa dawa kana marathii mithembari iyo mvuku. Nundu wa gutura mawira kana kwimena na munge rega kwienda a mukina ma createra job mukimaruthira mawira nwamakene muno na thii yetu nwaigavuruke muno niandu wa mundu angikorwa ai mbisi na wira wake koguo ningi muvoya mutige gwitarira muno muturirikane. tondu mwetariria muno gikeno nikigavaruka giclaire presha ma diabetes nundu icio nacio tondu too much at every thing imauundu iria mingi muno ukoragwa wi arogi kuguo riu twa muvoya. mwikare na thayo a urumwe naa wendo vamwe na wananchi nigetha turutithanie twi vamwe na tugie development thiini wa bururi wetu na tutiga kaa economy ni ithiite iguru kana gitii na mawira kana gutii a dawa kana gutii na irio nodu tugakorwa tukivuta wira twi vamwe twi na urumwe twi na thayu bururi wetu.